<hesitation> E bafla zany da karazana raha mamoka feo, e fomba fampesagnenazy da misy fily zay antsofoka amina <hesitation> courant na asofoka amina raha ohatra hoe amina ampli regny izany hoe karaha magnamafy feo, de igny zany mamoaka feo rehefa aveo izay zany e bafila.